Pues ninguey tiel kambaj ngu majlack wil shield kej, pero pues sapey ñipelan naw afuera, ajkiej minüt parmanaj piw, ikes pues este shik sap nangal, porque pues najñe nawit, este parma nataran natieck biem kej, y ajguey pues shik saran tiel tostada osanaran este tostada napan sha peats mayac kuish este repollo ndoj sanayac kuish uñi o quesillo mayac chupin, ceboll, indoj anayac nguesh este anok kiriw natieck mbiem, iyatatuas naran a lanok salsa, anayac mayec matieck chupiñ, este natieck mbiem kej, nayac cilandro nayac kants y pues shiyac lanok este salsa par- par nüt y atatuan este ush ñuran makiej este tishum, ñuran makiej este tiel alanok salsa tuan ajmiel tishum, y pues atatuan aj nateck mbiem kej showalley najñe este parmataran moyac tiel tiel salsa, kej tiel comida.